Dille baawɗe hadde kam ɗanaade ko dille jeewte daaɗe dow. Malla jimɗi ina mbaɗa, buubaaji ina koŋka. Ɗum ina waawi hadde kam ɗanaade.